Sirowo fere kastaado wartiri hore mako paburu, o habdi o warta no o wonno amma o kasi. O do woka tefa himbe wara valla mo amma wala mo nanata ko o viyata ngam kowa hositi o paburu mai on. O woki har o mayi wala mo valli mo.